La pasta è di tanti tipi: frisca e sicca, curta e longa, liscia e cu li righi, cu l’ovu e cusì via. Esistunu tanti furmi di pasta comu spaghetti, pinni, fusilli, tagghiatelli, e tanti autri ancora. Pi fari la pasta si ponnu usari differenti tipi di farina di frumentu e macari li tipi di frumenti antichi. Li modi di cucinari la pasta sunnu daveru assai e cu tutti li tipi di cundimenti.